Ḥadakṭur hi kumkhata hian, vaikhate mo vaidhi. Hi kapan tláng pui chuina. <hesitation> Ḥadakṭur, kapan chante hi. <hesitation> Ḥano tur vante. Ḥaphoi tur vante. Ḥatifai tir tur vante hian. <hesitation> Kapan tláng pui chuina ni. <hesitation> Ḥadakṭur, kapan hian, hospitala hian. Khun reitak kapang vak ngai lava. <hesitation> Ḥaphoi tir tur emo. Ḥano tir tur emo. Ani hian, dakar khatatanga, dakar <hesitation> ngi ingkahi. Khun kapang tláng pui. <hesitation> Amai roju. Ḥatifai <hesitation> tir tur ringota. Kapan ero hituan. Minit som tummatanga. Minit som li. Hi kapang tláng pui chuina ani. Ḥadakṭur, kapan apiang hian. Ḥadakṭur hian. Kaha emo. Kaha nyi emo. Kaka. Tunga. <hesitation> Natna om thei shang shang te. <hesitation> Minen chinsaka. <hesitation> Minshil china ani. <hesitation>